So mo moh si arankeri zum bho moh temine moh yawah moh okho termah bishi shi mho si ocha sishi shi mho zay kha moh zima halk mho kho mho zoh ozhonong hay epeyaws oyawah sishi mho mho kpara arankhe ri chi cha mho hay men yah moh kho ha maybe akpay manda torn erarahi <hesitation> mho mho yawah arrenkheri tin manda moh-kho yawah. irara hi ikhi mein moh zola anongh okho temerarahi tin or kho ham abra tem dohk atem tem mazima oprir akpay manda atem dohk akpay azaetherni her dolik abra zoha anong arankeri moh zoh yawa beh opiri cho omang be fare be nia tarmhe ina mho zho kpa bhe moh si otohk owohn masa edung moh zimo osohm kpe he slaa mandho amo mo sey moh mho zoha nong igbi tarn khi rarari tin moh term see mazima ebay tin ewou avah nden in mhe nwa eh mando omoh si oraakheri zum eh egbi kpenang-kpen amoh zah onong kpen amkpen oh ofofun mha mbembe mando amo so otohk kpenang kpen oyini hey orangkeri den eh mho yawah bi shi ghi mho ogbon arankheri mho si ibi ting ijibwojis mho kho sah bi shi shi otohk tin kpha imonori bi phe jib onang man moh okhowarang keri ting moh soh ogari mho si ekpo ting obubuma tin moh zini bom ozo kpha Mho ham abua kpaman mando amo mho so kho zum kpenamkpen kho fohn kha orangkeri zam and ogbeamoh membi mho biro biro chi ddohk mho ha si mho bongha asi mazima bhe vuh mho kho ha si moh kho zini ogban gban mho ha igarri tin mho dowa kha ediwi kpenamkpen khe dabi mhan mandho ama si ohuribo anong kha kha wi madha ashe woh moh yagbin wah sishi arang amha dowah arankeri tin but ohama anong ama dowa orankerch mandho amomo si igarri tara orannkheri zum kpha mhan eh